सायकलिचे मुख्येल भाग म्हण्यार फ्रेम, असो स्ट्रक्चर जो सगळे वंगडा धारता। व्हील्स, जो सायक्लिक मूवमेंट आणि सपोर्ट देता. हँडलबार्स, स्टीयरिंगाकातिर वापर्तात। पेडल्स, सायकलिक फुडें व्हरता. गेअर्स, स्पीड बदलता आनी पाडलिंग सोपे करता। चैन, सायकलिक फुडें व्हरता. ब्रेक, सायकल स्लो करता आनी रावयता. सॅडल, ताजे सीट। फोर्क, फुडलो व्हील धारता आनी स्टीयरिंग करपाक परवांगी देता आनी क्रांकसेट हे सगळे वंगडा सायकल चालोवपाक मदत करता।